Ne mwena akunda huomi ingombe inkatusaidia kwa mambo mengi kulimila ingozi yakwe inyama ni samadi kwi nyama kuu- kuu kwingozi ikatusaidia kutengenezi vilatu nikomba vifungo vya aina mbali mbali ku ngombe pia mwinya mwina na mkunda inkoko, inkoko chitu cha kwanza akata mayayi mayayi aya yakatusaidia ngauli ni shida auya kazsha nkupati pia pia inyama. Inyama ikutusaidia sanu umwili ali vivyo